Tarihi lesdi mai kanjum on vikin age. do nder dubiji je waddi kautal hoore ummatoore lesdi mai. dubi dubi on je hebini ummatoore lesdi tarihi masin je wati be andi bbha duniyaaru pat.